Dadi ua, ngone sorai mansia ne gahi ngaramoi ge waro ena ma sabab toma gai ge ua, dadi ngone fo so dofu waca sukur se so dofu matorora te jou madihutu bato la ngone gahi ngaramoi se dahe te ngone na nyinga ua ge ngone fo kama manyasal ua.